<hesitation> Ny tiako izen̈y izy kô sakafo hariva in̈y atô sakafo maraindreiny. Fôtony izen̈y anô amy izey afaka voky tsara mihinana raha maromaro bôaka eo amy izey miatriky andra andra in̈y zey anô voky.